Dza meyi wɔ iyi mu nye dɛ menye me tamfo paa bɛtsena. Megye dzi dɛ nyimpa biara tum sesa ntsi yɛma no kwan a ebi a ana obotum asesa na mpo ɔabɛyɛ me nyɛnko anaa mo boafo da bi.